أكيد أفظل إنى أكون موسيجار عظيم، السبب هو أن الموسيجى لها جدرة فريدة على التعبير عن المشاعر والأحاسيس و تجدر أنك تلمس جلوب الناس بطرج عميجة، أحيانا تكون الأغنية هى ما يعبر عن مشاعرنا بشكل أفضل من الكلمات، تجدر تجمع الناس من خلفيات مختلفة حول تجربة مشتركة، كونى موسيقار يعنى أننى أستطيع إبتكار الألحان تعيش في ذاكرة الناس.